يعني الرياضيات هي لغة الكون كل شي حوالينا من حركة النجوم للساعات اللي بيدينا الوجت مبني على الرياضيات يعني الرياضيات بتجوي عقلك تخليك تفكر أسرع واذكى يعني تخيل نفسك بتلعب شطرنج الرياضيات بتساعدك تفكر في كل خطوة الجاية لو بتلعب الألعاب الإلكترونية فاعرف ان كل لعبة مبنية على معادلات رياضية معقدة الرياضيات هي اللي بتخلي الألعاب حلوة ممتعة حتى لو مكنتش بتفكر تشتغل مهندس او عالم الرياضيات بتساعدك في حياتك اليومية من حساب الفلوس اللي في السوق حتى إختيار أفضل صفقة لك